ƙam no̱ng wu najja kamni wa kam kalangu ƙam no̱ng wu i-i wu dambe ƙam no̱ng wabu yambe ƙam no̱ng i-i ƙam no̱ng i i ko̱o̱ng ƙam no̱ng wu sho̱r dambang kam no̱ng wu shor gbatta ƙam no̱ng wu shor ƙanjang ƙam no̱ng wu sho̱r guru-guru, ƙam no̱ng wu <hesitation> shori ti pidi wabu yambaamu ƙam no̱ng gang-gaga nu yeɗɗire ƙammi wa cherrep. Kammu wi kunmiya ƙamm i-i-i weema tattaamu doi kam no̱ng gang-gagai